Mbɛ a kpáa sɔna toláa senje ma, toláa. toláa ai lasakɛ tee amu ai lasakɛ lifiɛ lɔ. Kɛ ai lasaakɛ lifiɔ bɛɛ wa kaka kaka. Ai loŋnda keɛ nuɔ, ai loŋnda baŋɛ nu kɔ, ai fofoe nuɔ jaowa, ai koaa nu lɔŋnda, woa kua bɛna nu a tie, toláa a lɔŋ feŋ fɛe ma tie lɔɔ anu to ti a fɛɛ na nu ya gbi lɔŋ wa kɛ lifiɔ. Amu a bhii a bɔe nu, kɛ woa na toloe waee, feŋ mu a lɔ ai- ai ya kpai kɛ bɛɛ lifiɔ wa. Toloe ai kpai kɛ lifiɔ wa, ai bee wa kɛ bɛɛ amu ai lɔ sanjáa lɔ, sanjá mu kisiɛ bɛ fiyaa láa kiya. Ai na wa ai loŋ, hiŋi kumae mu kpɛɛ gbasa nu mu waa anu sii paniɛ lɔ, toloe ai <hesitation> ai na wa kɛ lɔɔ amu ai kumae bia amu a ya lɔnnda, ai lasaakɛ lifiɔ wa. Ai to wa kɛ woa kumae mɛnu bina bɔi mɛ kɔɔ woa nae wo ya leŋpiisiɔ taa nu. Kɛ lɔɔ ai soe seŋnda ana mɔ taoe, ai táa wa kɛ ai ke mɔkɛndɛ mɛ nuã anu a yaa lɔ, toloe tɔŋ feŋ niyama wa, ai ko koŋmba ma wa kɛ. Amu a bee a bɔe nu, keŋkunduɛ ai lasaakɛ lifiɔ wa, biniɛ ai lasaakɛ lifiɔ wa, amu kpɛɛ kɛ mbɛ anu tɔɔ kee na lasakɛ feŋ muã lifiɔ wae, jɛɛmaã a kee kɛ anda bɔ, saamaã a kpɛe anui táa wa kɛ nu ya anu wanga ja nuu. kɛ jɛmaã a kee lɔɔ kɛ anda bowaŋ anuĩ táa anuĩ lasakɛ, keŋkunduɛ, <hesitation> kɛ toloe, kɛ biniɛ, toláa anuã nu wae ko bee nunu ma.